खासमा त मु खाना खान झिक्कै समय त लाउनैन । पाँचदेखि दश मिनेटभित्र मु खाना खाइसक्दो छु । तर, मुइले खाना बनाउनु पण्यो भने चाइ एकडेण घण्टा समय लाग्दोछ । केइकी खाना बनाउनो पण्यो । वाउँछि पकाइसकेपछि भाँणाकुणा धुनोपण्यो । सप्पै अद्दासम्म एक देखि डेण घण्टासम्म लाग्दो छ । एयम अब मुइले खाना बनाएन भने खाना मात्रै हो भने चाइ दशदेखि पन्ध्र मिनेटसम्म मु खाना खाइसक्दो छु । केइकी खाना बनाउनु पणेन । अरुले बनाउनो पड्डे हुन्छ । यदि मुइले खाना बनाउनु पण्यो भने चाइ एक डेण घण्टा मज्जाले समय दिनुपड्डे हुनोछ ।